﻿Se arovia kua aresife jei supeva mbaetɨ ore komo guarani komo isoseño, mbaeti roguinoi kua mbaeyekou orerëta rupi, erei yaikua vaera jaeko jaereta oï kua iguaju jembei rupi, jare jujurai jokua <hesitation> i ani ivi jembosivape jaereta oyembo kuakua, jare jukuraivi kua mopeti, mbaeyekou tuisagu oï i iyivite rupi oime amoguë ikavi osirive yandeve guara jare oime mimba retape isiriveva